Nu vet tuu nii iks om, et tervüslik süük and jõudu ja energiät, a ku kõikaig üttemuudu halva süüki süvväq, sis läät paksus ja laisas ja olõ-i niguq jõudu asjo tetäq jaq. Ja ku vitamiini ja vaheldusrikast süüki süüt, sis püsüs kõik tervüs häste kõrrah.